Han vɛrira sire yan boni oyi dia han vɛsira o vɛ ji a fabrikan ere bɛ wa'a twa mibin a'a buton na beɲu twa mibin a'a buton ere twa mibin a'a bubu'a bubu'a twa mibin han sere'a bani coza na <hesitation> twa mibin han zubara han bɛ bu'a bu'a twa mibin a manu lɛna twa yan mibin a manu bɛ lɛna don sunu pɛ ma mi wi'aro nicozo ma mi wi'aro nu <hesitation> ma biɛ han yan besina bani coza na a bun bani coza yan we jɛra han